Tehnoloogiast <hesitation> eemalolõk om kimmähe olulinõ. Et kas vai väikene jalutuskäük koskil pargih vai vai lihtsält <hesitation> koskil väläh istminõ või väega häste avitaq sul näütüses <hesitation> hindä energiät tagasi saiaq ja mitte tundudaq kõikaig umbõlõ väsünüq.